کوسکوس چُھ مراکشُک قومی ڈِش مانٛنہٕ یِوان یُس ابلِتھ سبزین ہٕنٛدِس أکِس برتنَس پیٚٹھٕ رلاونہٕ چُھ یِوان، یہِ ڈِش چُھ اَکہِ گھنٛٹہٕ یا اَمہِ کھۄتہٕ زِیٛادٕ وقتس تام اَتھٕ سۭتۍ لَگٲوِتھ تاکہِ یہِ یٔقیٖنی بناونہٕ خٲطرٕ زِ ٲخری نٔتیٖجہ آبرجینز، پیاز تہٕ کُنہِ تہِ بییہِ سبزی سۭتۍ پیش یِوان کرنہٕ یُس تُہنٛد فینسی چھُ کران، یہِ چھُنہٕ صرف اصل مزٕ بلکہ چھُ سٮ۪ٹھاہ صحت مند تہِ۔